אה חַאס נַמְנְעוּ אֶלְאַסְלִחָה אֶלְנוּוּוִיָּה, בִּשְּׁוִיַת כִּתְהַדֶּד אֶלְחַיַאת פִּי אֶלְכּוֹכַב, וּכּתְקַדֵּר תְּסַבֵּב פִּי דְּמָאר כְּבִּיר, אֶלְעָלַם חַאסּוּ יְקוּן אָמֵן בְּלִי הַאדֶּה אֶלְתַּהַדִּידַאת אֶלְכְּבִּירָה.